செல்வாக்கு எதிராக கட்டுப்பாடு. நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் நம்மால். கட்டுப்படுத்த முடியாவிட்டாலும் நமது விதியை. இதன் மூலம் பாதிக்கலாம் என்று மிகவும் சமநிலையான. பார்வை தெரிவிக்கிறது தேர்வுகள் கல்வி. தொழில் உறவுகள் மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சி பற்றிய. தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுப்பது முயற்சி. நமது இலக்குகள் மற்றும் ஆர்வங்களைத் தொடர. நேரத்தையும் சக்தியையும் செலவிடுதல். பின்னடைவு சவால்கள் மற்றும் பின்னடைவுகளைச். சமாளிப்பது மற்றும் தோல்விகளில் இருந்து கற்றுக்கொள்வது. சுய விழிப்புணர்வு நமது பலம் பலவீனங்கள். மதிப்புகள் மற்றும் வேண்டுமென்றே முடிவுகளை. எடுப்பதற்கான உந்துதல்களைப் புரிந்துகொள்வது. முடிவு என்பது நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும். நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியாவிட்டாலும் வேண்டுமென்றே. தேர்வுகள் முயற்சி பின்னடைவு மற்றும் சுய விழிப்புணர்வு. மூலம் நம் விதியை நாம் பாதிக்கலாம் தனிப்பட்ட. ஏஜென்சியின் சக்தி மற்றும் வெளிப்புறக் காரணிகளின. தாக்கம் ஆகிய இரண்டையும் ஒப்புக்கொள்வதன் மூலம். வாழ்க்கையின் சிக்கல்களை நோக்கம் மற்றும் திசையின். உணர்வுடன் நாம் வழிநடத்த முடியும்.